نختار إن يكون عندي مكتبة شخصية، عشان لكل كتاب أصلا بروحه عالم وفن وتع- تغوص فيه وتتعمق فيه، الكتب عوالم- الكتب عوالم، فنفضل الكتاب على المعرض الفني، المعرض الفني عادي يتعوض، الطبيعة فن، كل شي فن، لكن الكتاب ما لا يتعوض.